No te hanao sakafo vegetariana voalanjalanja zany hanao ahitava gny otrikaina rehetra de gny mihina leguma sy gny mihina voamaina matetitetiky kokoa. Ah tsy haiko na agnatin'ny gny sakafo vezetariana avao koa gny ronono fa mba asia ronono avao koa mba ho complet gny, gn'ino izy tiky, gny otrikaina agnatiny ao. Ah matetiky tokony ho hany matetiky aloha zany gny pomme de terre sy gny lojy mba hanoloana any le hena hany. Asa fia koa, hôtraky agnatiny gny fia, agnatin'ny azon'ny végétarien hany.